Ngud xlye jwa'n ni jwa'n mas nryo lozona nak xa nak ngud nii'y jwa'n limun mbes mena na, nak marakuya, nak ngud mandarin, ndrax, xi's ngud ba jwa'n nryo lozon naya na, mbay na lo ngud ba yatal ma tayal tyoxkua nar palad nar mod ndyoxkuay nar mod ndyoxkuay po nlirzyn mena xe nak limona tayal yoi lo kad jwa'men, mbay na tyz jwa'men thi kad nit yeba thi kad ngid nit yeba jwa'men thi kad ngon nit yeba jwa'men len chokuan jwa'men za tayal komen limon yekney o jwa'men thi chuxa tu men chux na chumen la kol na chumen la lechug la lechug naze komen lud a limon yek ney ze nawueba xa naxe ndiey nda limon chole ntoxe limon nawueba naxe ndye jwa'na na tyz komen limon yek ney na tyz men jwa' thi yi'na chu thi yi'n manzan chu thi yi'n manzan kosmena o chuzi yi'n yi'na na kosmena nchedyid naze yo limun yekney nawueba naxe cho plara lamen tub men naba, mbay na tyz le xe nak limona nuga jwa'na tyoxkua mena nit toxkumena nit nal nawue naxe ndye nit nal jwa'n limona o ndexumen lud re- re- re ma' bix re mbi byou'a naze chub limon yek ney na lij taxmena limon yekney nawue naxe ndiey ze yo limun yekney. Mbay xa nak ndraxa ndraxana tayal toxkuamena nit. tayal toxkuamena nit naba tayal komen re nit yizney naba toxkuamena komena nit yekney na komen jwa'n nazibey yekney naba nawue naxe ndiey o chomena chub mena kib men re xabney jwa'n tata naba <hesitation> mmna na jwa' lizmena, mbay na thi diba xe nak ndraxa tayal jwa'numena yi'n chumena, kibmen re xabney na chumen a roltey na komen yi'n yekney na komen limon komen nuga limon len yekney nawueba naxe ndiey naxe ndiey jwa'mena jwu'men nit yiz ney, mbay nuga re- re mandarinaza ngud mandarina nuga taja nawue naxe ndye tyz jwa'mena o tata jwa'mena jwa' lizmena mbay ze nak xi'sana na xi'sa nawue naxe ndye xi'sa jwa'men tob bimena kib men re jwa'n ladney kib men re mbay naze tatey nguda jwa'men jwa'men chub yi'n yekney chuab limon chuba re jwa'n jwa'na chub naze nawue naxe o tyz men nchelas toxkua zi nit nal ze yoi' ro yi'bana ze tyoxkuay nit nal jwu'men palad na nda palad nzy narmen xeba mbro yepa bro nit mas nadi'y tamod iz tyoxkuay nit jwu'mena, mbay tyz ley palad ndyak men thi yiz thi yiz jwa'n ndob numen ndala xe nak riyon mena mba na ze jwa'men jwa'men chele xi'sa jwa'men xi'sa bro xi's jwa'men thiba xi's jwa'men thi wizana ze jwa'na nde tombi riyonmena mbay tyz xenak xab xi'sa na kobidmen xap xi'sa na tatid men xab xi'sa. Le xab xi'sa na tobmena aka aka nit jwu'men tolabmena tolabmena komen lud kanela komen lud manzan yekney komen lud naze ze lyaba naze nuga re jwa'na romed toza lo ye ndar fuerz men nday za nliney lozomen nly ney lo yal naban chanmen nliney lo ren men naze tayal na tyaktozta men yen na tyaktoztamen yiz gal gala, re zyn ya jwa'n ta nly nly re ngud nibana jwa'na mbla- mbloche rxey nzi <hesitation> ndaxey lo yalnaban chanmen naze yolemena naze jwa'na toyakmen jwa'na jwi'men jwa'na laztomey ye wiz na tyak yiz toztamen jwana nli numen re ngud niba'.